نتصور أكثر صيفة ينچمو يقولوها العباد عليا الي أنا نعاون برشا نحب الناس برشا طيبة برشا، وأكثر حاچة يعني عمري ما-ما كنتش مش وفيه لأصدقائى ممكن يوصفوني بوصفة اللى أنا مخلصة برشا لأصدقائي وكن ديما متعاونة معاهم ونساعدهم في أي موقف يتعرظولو.